तू मुका परात परात किद्याक विचर्टा? हांव तुका हजार फवति ना म्हनला कि हांव तुजेवंगडा माझे काम सोडून चकता मारित भोंवचे ना परीक्शा लागी पावलां आणी म्हाका हेरुई कामा अस्तां। तुजे किदे? तुका सगली फकानाच दिसता, मात तरी शिकपाक सुरू कर तुका च बारें अंक मेव्तले। ये हांव तुका निमाणे संगता हेजा फुडें फोन करून म्हाका वाज हांडनाका। दावरता शिकपाक बस मगर परीक्शा जाऊन भोंवपाक या। राग धारनाका पण सध्यां शिकप गरजेचें ये भोंवपाक ब आमि मागीर सुशेगात वाचूं शकतां चल बारें।